Sa storia <hesitation> is tempus passausu <hesitation> dus connoscheusu, funti tottus mausu. Guerra mondialle, da. La seconda fu maba. <hesitation> SU Medioevu e tottu custas cosasa, Rinascimmentu, a de cuddu. Tottu <hesitation> fuanta tottu tempu mausu. Si no esti <hesitation> mi a praghi a biri su periudu e i nuraghisi, po curiosidadi, nou <hesitation> siguramente fudi u periudu mau a tuttu, eh! Ma po biri custa geni <hesitation> de battrumilla annu faidi commenti bivianta, poitta fadianta custas cosasa, poiatta da. Si comportanta in custa manera. <hesitation> Insomma, ua curiosidadi de biri custa genti.